اكثغ سوالين اطرحو على الشخص المقابل واعغف هو بيش يفكر وبيش اشنو افكارو هيا اشقد عمغو ووهو اش يعني اش ديرس اش مخلص اشقد واعي هو حتى ويحد يعغف اشون يحكي معانو.